Mìŋ kuwa nɔŋ dàwì guùŋ yàwi tìyèe naŋ seenè, jeim dàwiɛ̀ lii, mìŋ kpɛnɛŋ maŋ jeim nɛ̀ŋ maŋ wuŋ pɛɛ wo kpɛ̀nɛ̀ŋ maŋ jouŋ nɛ̀ŋ maŋ.